Non no mi woɗɗinirta lambu an, kanjum woni, mi raɓɓitay pitikiya e adday e parta ñiyel, mi itta fuu ko huɗo puɗay ko ɗon ɗum, ɓaawo ɗon mi tabbitina e ɗum woodi njiyam keƴuɗam, to mi njiyam re'i mi yarana ɗum e njiyam, mi waɗa taaki to ɗum nangi.